स्कूल में हामे बुल्लिंग ते बचवे काज सबते पहले हामें जो बुल्ली कर रो है बाई इग्नोर करवो आननो चाहियें। चुनके जब हम बाये इग्नोर कर देंगे तो बाकी खुद ही हिम्मत ना होयगी हमें बुल्ली करवेकि। अगर फीरे ब्यू नये मंतुयी और बुल्ली करतुये तो हामें अपने टीचर और प्रिंसिपल ते कहनी है। अगर टीचर और प्रिंसिपल कोई ऐक्शन लेते बेक बड़ा ना मंतुये हामें बुल्ली करवे बिना तो फिर हामें जो है, बातचीत करण पूछनो है के ब्यू हामें चू बुल्ली कर रो है। और बेक बड़ा नये मंतु बुल्ली करवाते तो फिर हामें ब्यू स्कूलै छोड़ देनो है। और घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है चुके आजकल तो ऑनलाइनु पढ़ाई है रही है।